Ny karazana zavatra ma- mangitry ampiasaiky refa zah mahandro hagniny misy karazany roa araiky zavatra mentso avakeo raiky karazana tongolo, amle zavatra mentso ôhatra tongolo raviny avakeo kotomila amle tongolo araiky ndraiky <hesitation> tongolo gasy, tongolo be o avekeo sakaitany.